Bueno, kisi’un <hesitation> bueno, kisi nuu chaa este nu horacha chaap ntech’ chii, waa ñaa choo ntochi chii, nuun ioo te nu kaani kisi’n nu naun compromis’i ioo te pos soni sanp kajatoniyo, kisi’n yo yua chaayo konuyo, sorayo moleyo chii salayo teii xi nuu ioo este nu hora soti’unyo pos ja’tionyo kisi’un sorayo chii inteyuo kee este taiyo ja n’chaokoyo jenora, ja setionyo jiñon, tie este sañen yua achio pues no konio ja sorayo este in arroz salayo chii te chi kunio salayo in ntuchara ntuu, sorayo chii este sañon koo este chii tejaa nuu sorayo soni? Chii soni asu vee inteyua chii soni tee este kisi’un soni. Bueno, yua ni ku fa sorayií’ kfs’un, ioo tu in kisi lulu te a vees sorayo este in ntuchara minu loli <hesitation> kee yo no asu vee chii kisi lulu jenora